Ny raha ahia miaraky legioma hanoloaña raha misy heña. Da rehefa karaza voamaiky da mahasolo heña fa teña soa aminazy zañy da lantia. Fa lantia da sarotsy hita, da raiky koa tsaramaso tsaramaso da teña mahasolo heña mihitsy ny raha añatiny ao.